इजिप्त हेका लोग 'क्रैडल ऑफ सिविलआइजेशन' मनतात, किद्यक कि ये पाच हजार वर्षा चान आस। हिंचेर आदल्या राजें पिरामिड जशे की ग्रेट पिरामिड ऑफ गिझा बनिलें। ये पिरामिड मॲलें राजा आनी राणी ठेवपाक वापरतलें। थई लोग नाइल नदी खातीर रावपाक लागलें, जे खातीर तिनचें शीट चलतलें। इजिप्त चे राजाक आमी फरो मनतात, तिंका तेंना देवाचे रूप म्हणून मनतले। खूप मगरी इजिप्त योह जागों अलेक्सांडर द ग्रेट चो झालो।